طبعا أنا أصحى بدري، ما أحب <hesitation> أنام متأخر، أنام- أنام بدري وأصحى بدري، طبعا أنا دايما أنام على الساعة تسعة أو عشرة، وأصحى الفجر، أجوم أصلي وأفطر، أشرب جهوة، أروح الشغل <hesitation> أرجع البيت من الشغل <hesitation> أجهز الغدا وأتغدى، أخلص شغلي لإنه دايما أرجع من الشغل عندي شغل ثاني، وبعدين ممكن إني أجرا كتاب، أتفرج على فيلم، أت- أجلب الجوال شوية وأنام.